ممكن أمشي حوالي خمستاش ل عشرين كيلو متر في اليوم، إذ كانت الارض مستوية ومريحة بس طبعاً مع بذرات راحة.